پاکستان د مختلفو قومونو، ژبو او دینونو یوه ګډه کلتوري ټولنه لري. پاکستان د خپلو دودونو، موسیقۍ، هنرونو او ادب لپاره شهرت لري. د پاکستان فستیوالونه لکه بیساکي او د عید فستیوالونه د خلکو لپاره مهم دي. پاکستان د خپلو خوړو او مېوو لپاره مشهور دی.